מרא משית לסוק ו נשית נבדל צבאט דאר בקט כנתג׳ה בהם פי זנקה חתה ואחד נהאר גא ענדי רגל ו קאלי א חויה ואש האדי מודה חדשה דחקת שפט פי רגליה לבס צנדאלה זרקה ו צנדאלה חדרה מפטןש חתה גרית ל דאר מן דאק נהאר דימה כנשיקי רגליה מיזיאן קבל מנחרג היתה ואחד מפקוע מחארג ו לקין דחקת עליו בזאף חתה חברי מזאל קיעארוני בי'ה כל מרה.